<hesitation> :mor 'on 'duo: 'an-a' 'wli-eh 'on po-eh 'de 'mae: :dhih deh 'di, :mor eh 'wluh 'de, :mor 'on 'ye deh beh eh 'kpa 'o ken, :yee' 'mona :due' 'jeh or-: no 'on. Jorwor: :mor :on plo deh 'de :on 'ye-a 'o an 'ye 'o five dollars 'de eh 'di :yee' eh no-eh an :porluh-a kpa 'zorn :mor :on plo-deh :mor :on dhen-eh :mor zorn zen zorn bo :yee' :on 'da a 'on 'dei' 'an-a' deh+ 'on plo-a zean' 'on 'ye 'wlii-eh 'jeh 'o, :yee' deh :daa eh nmor-: 'yi, :yee' :on 'be-a mu-a 'o 'on de :yee' same deh :dao' eh-: :on 'bili-' :on :za de 'an mu 'wli-eh :dulu' 'ye-'. :yee' :mor :on :taa' deh plo <hesitation> :mor :on :taa deh 'ye 'do eh ken, :yee' eh za-dih on 'weh. Jorwor: 'mae: :dhih deh, :on 'duo: :an 'wlii :on po-ih 'de, zorn taa zen :yee' 'mae: :dhih-a klehkpeh 'gba ya, :an 'ye five dollar, :yee' :a 'ye :dha 'mona-a mu 'wluh-', dha or mu 'on :yeh-dih 'do or ye 'on no-eh, or :se 'on no-ih 'o. 'Wli-eh: 'on 'duo:-a <hesitation> 'on po-a 'de 'an 'mae: dhih 'di <hesitation> 'on 'ya-a 'wli-eh yu :ye, 'on se-eh 'ye eh :sie: 'de 'weh, :yee' :mor eh :sie 'de :yee' deh 'i :deh :mona 'o :or mu 'on no-eh, 'mona :se 'on no 'i. ;Yee' nyor <hesitation> :or po-a tu :yee' 'an mu 'de :on bo de, because <hesitation> :an plo dee 'de :an 'ye 'wlii dee, <hesitation> :on 'ye deh :korn :on 'ye-eh no-dih, :mor zorn zen zorn bo mor-: 'an-a' 'nynuu: :on 'ye-a 'o 'an 'nynuu:-a, deh 'on plo zean' 'jeh eh 'wluh deh-' 'weh 'o, eh 'wluh-' 'weh 'o a kpon deh :yeh :daa-dih a kpa-eh' 'de :zuku' a 'ye 'deh-:beh 'peh-ih 'de'bli :zuku' :oror' a mu a-a' deh a 'chle-a ken-dih a 'ye-eh dhen, deh a 'chle-dih-a a 'ye-ih dhen. :yee' :an 'nynuu: 'mona:-a no-uh, :yee' :an 'jeh 'mona:-a no on. :mor :on 'duo: deh-' <hesitation> :on ppo-eh deh 'di 'de <hesitation> 'de <hesitation> :on se 'de deh 'ye-dih, :on se 'de <hesitation> 'dheh-yor-eh :due'-a 'jeh :on 'ye-a :ao' 'nyi 'on :duo:-eh 'on 'ye mu 'on 'ye-' dih 'tela: 'o eh se :ne eh no-eh :an-a' :porluh 'kpa 'zorn, :mor :on plo deh 'de eh 'ye deh-' 'wluh :yee' 'mona'-a' :due :or-: no on.,.